Eee afa hiremby ny haniny moa zay ny voay ka miamby soa i ny bibibiby mandalo amoromorondrano igny egny fe gnazy koa ny bibibiby somary efa malemy somay fa antitsantitsy igny azy ro kendreny ka la mandalondalo amorindrano egny ny bibibiby mararirary la sokafany soa i valangorany igny la akapokiny amizay la ao, rekitsy tsy misokatsy koa i valangorany io maty ny bibi akjara-hoaniny.